grjót og þari gekk inn á á heimili á Borgarfirði eystra í dag í miklu brimi aftakaveður var á Austurlandi og rafmagnslaust hluta dags mikil ófærð er enn á Norðurlandi og þar hefur rafmagnsleysi haft víðtæk áhrif bæði á atvinnustarfsemi húshitun og fjarskipti uppljóstrarinn í

hafnar því að hann haldi frá fjölmiðlum tölvupóstum sem sýni aðra mynd af viðskiptaháttum Samherja en birst hefur opinberlega þá hafi hann afhent héraðssaksóknara alla tölvupósta sína það stefnir í spennandi þingkosningar í Bretlandi á morgun forsætisráðherrann var í dag sakaður um að fela sig í

til að komast hjá viðtali á bænum Egilsstöðum í Fljótsdal er framleitt ýmiss konar góðgæti úr sauðamjólk en sú

hefð er nánast gleymd íbúðar á Borgarfirði eystra stór hluti fjórðungsins var rafmagnslaus í um þrjár klukkustundir veður fór að versna mjög hratt á Austurlandi um klukkan sex í morgun við hittum á síðasta mokstursbílinn sem kom niður af Fagradal með ökumann sem hafði lent út af heldurðu að þið farið eitthvað

það er bara ekkert

ferðaveður aðgerðastjórn almannavarna var opnuð á Egilsstöðum klukkan fjögur í nótt og sendi bíla til aðstoðar ferðalöngum sem festu sig á Fjarðarheiði á Borgarfirði eystra var gríðarlegt brim sjórinn gekk yfir palla og heita potta við ferðaþjónustuna

var á gólfum bæði í stofunni og í svefnherbergi þá gekk sjór yfir varnargarð á

Bakkafirði og gámur olíutank það var síðan klukkan tíu í morgun að rafmagn fór af öllu Austurlandi ástæðan er sú að í þessu veðri við ákveðið hitastig hleðst snjórinn á raflínurnar myndar ísingu og það truflar kerfið starfsmenn RARIK sátu í aðgerðaherbergi sínu á Egilsstöðum og unnu að því að koma rafmagni á aftur hann þarf að keyra upp starfsmenn í nettó á

vissu ekki sitt rjúkandi ráð enda viðskiptavinir í búðinni þegar hún

nesti ef ef það verður eitthvað að gera hjá okkur í björgunarsveitinni við þurfum að að halda öllum frystunum okkar lokuðum

að vinna í þeim til að halda kælingunni góðri svo verðum við bara að dunda okkur þangað til við vitum eitthvað meira Fljótsdalslína tvö fór út fyrir svona klukkutíma síðan þetta er hluti af byggðalínukerfinu og

þá þegar á Höfn þannig að það varð til þess að Austurlandið datt allt saman út við erum bara

enda núna mannskap upp á

þar sem bilunin er til þess að gera vettvangskönnun svo kemur bara í ljós í framhaldinu hvað kemur út úr því rafmagn var komið á að fullu um klukkan hálf tvö fjallvegir eystra eru enn lokaðir og þjóðvegur eitt einnig milli Hafnar og Víkur en mjög hvasst hefur verið undir Vatnajökli í dag snjó hefur kyngt niður víðast hvar á Norðurlandi og það er ekki síður erfitt að komast um innanbæjar en á milli staða svona er ástandið á Akureyri og ljóst að þar er mikil vinna fram undan við að moka götur en fólk þarf að komast leiðar sinnar og þá er hjálp björgunarsveitar

oft eina ráðið við erum að skutla heilbrigðisstarfsfólki heim úr vinnu og í vinnu þeim sem þurfa að komast

búin að vera mikið í þessu í dag þetta er búið að vera aðalverkefnið okkar í dag já en þetta teljast kannski smávægileg vandræði miðað við allt það tjón sem fólk hefur orðið fyrir vegna

eins og á Raufarhöfn þar sem þessar myndir voru teknar í dag rafmagnsleysi hefur haft

víðtæk áhrif bæði á atvinnustarfsemi húshitun og fjarskipti þá hefur hreinlega gengið erfiðlega að ná í fólk á sveitabæjum og víðar í dreifbýli óttist þið um eitthvað maður veit aldrei fólk er búið að vera

og rafmagnslaust kannski í einhvern tíma og ganga úr skugga um

einna verst var ástandið í rafmagnsleysi á Siglufirði þar var farið að kólna í húsum en

þar eru knúnar rafmagni þá var ekkert farsímasamband þar fram eftir degi þetta tókst að laga seinni partinn í dag en það var líka rafmagnslaust á Ólafsfirði Dalvík

og það er farið að bera á vöruskorti í verslunum bæði vegna rafmagnsleysis og ófærðar og svo hamstraði fólk vörur já það var mikið mikið hamstrað hérna á mánudaginn þá var allt tæmt hérna svo fengum við vörur í gærmorgun aftur en nú eru þær bara að verða búnar og einnig

var ekkert bakað í bakaríinu þannig að en

það er allt uppurið hjá okkur og Kristján áætlar að rafmagnsleysi og truflanir á samgöngum muni vara í nokkra daga þannig að þetta verður ekki leyst á einum tveimur sólarhringum ég held ekki ég held á raforkukerfinu sé það mikið að þetta taki einhverja daga landsnet telur að það

einhverja daga að koma raforkuflutningum aftur í eðlilegt horf tjónið sem varð í óveðrinu í gær hleypur á tugum milljóna króna miklar rafmagnstruflanir urðu á nánast öllu landinu eftir að óveðrið skall á í gær hátt í tuttugu þúsund manns voru án rafmagns þegar mest var eins og sjá má á þessu korti urðu truflanir á Vestfjörðum Norðurlandi og á Austfjörðum núna í augnablikinu erum við að glíma svæðið þar í kring dalvíkurlína er úti og hún fór frekar illa brotnuðu margar stæður í henni við erum búin að vera með rafmagnslaust á Sauðárkróki í allan dag og það eru þessi svæði sem við erum helst að einblína á í augnablikinu við lentum líka í vandræðum síðasta sólarhring með Húsavík

og í morgun fengum við stóran hvell á Austfjörðum þar sem við vorum með Austfirði úti í smá tíma en það er komið rafmagn þar núna

út var frá Hrútatungu að Kópaskeri þar vorum við með gamlar litlar

okkur telst til óstaðfest að það séu yfir þrjátíu stæður sem eru brotnar notast verður við varaaflsstöðvar á meðan viðgerð stendur yfir Steinunn segir að það muni taka einhverja daga að koma raforkuflutningum í eðlilegt horf þetta er í raun og veru ef maður horfir á einn erfiðasti sólarhringur Landsnets það er langt síðan tíu tuttugu ár

við höfum fengið eins

viðamiklar truflanir á flutningskerfi okkar hún segir að tjónið sé verulegt við vitum að þetta er töluvert mikið tjón og mun líklegast hlaupa á einhverjum tugum milljóna það er ekki bara

allan morgundaginn að gera helstu vegi færa og marga daga heimamenn í Árnessýslu segja illviðrið

eitt það versta sem þeir muna eftir strandaglópar í Grímsnesi sáu ekki fram fyrir á bíl sínum og heimamaður var hálftíma að fara þrjú hundruð metra leið viðbúnaður

eins og annars staðar en ekki fór jafn illa og óttast var útköll viðbragðsaðila voru færri en við horfði þrjú snjóflóð hafa þegar fallið í dag tvö í Súðavíkurhlíð og eitt í Langadal í Vesturbæ

Reykjavíkur var talsvert foktjón og áttu björgunarsveitir fullt í fangi með lausar

í Vestmannaeyjum mældust fimmtíu og tveir metrar á sekúndu í

þar varð mikið eignatjón til að mynda fór klæðning af norðurhlið fiskimjölsverksmiðjunnar

gekk niður í Grímsnesi var að mörgu að huga hefur ekkert á miðjum vegi getur þú lýst fyrir mig klikkað hvernig það tók mig hálftíma að komast þrjú hundruð metra frá þessu húsi út í félagsheimili það var heilmikið mál tólf ferðamenn gistu í fjöldahjálparstöð á borg

orðin um sjö hundruð og sextíu verkefni

orðin um sjö hundruð og sextíu verkefni

er þetta í samanburði við fyrri ár

ef horft er fram á

um fimmtán stiga frost Jóhannes Stefánsson fyrrverandi starfsmaður Samherja segir að hingað til hafi aðeins verið birtir þeir tölvupóstar sem tengist beint vafasömum viðskiptaháttum Samherja í Namibíu hann hafnar því að verið sé

að draga upp einhliða mynd af viðskiptum Samherja eins og stjórnendur fyrirtækisins hafa haldið fram ég get bara sagt að öll öll mín gögn og póstar

til héraðssaksóknara og rannsóknaraðila í Namibíu og og þeir póstar sem voru birtir voru

þeir eru svona að ýja að því að þú sért að halda eftir einhverjum tölvupóstum

fjölmiðlunum og Wikileaks

aðra mynd en dregin hefur verið upp í fjölmiðlum

ekki sko en eins og ég segi þá er þeim bara velkomið að reyna að villa um fyrir fólki og svoleiðis en en rannsóknaraðilar og Wikileaks er með alla mína pósta rætt verður við Jóhannes Stefánsson í Kastljósi klukkan nítján þrjátíu og fimm um tuttugu manns voru handteknir víðs vegar í Danmörku í dag grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk húsleit var gerð á tuttugu

stöðum fólkið verður leitt fyrir dómara á morgun lögregla ætlar að fara fram á gæsluvarðhald yfir að minnsta kosti hluta hópsins sex af tólf lögregluembættum Danmerkur tóku þátt í aðgerðunum í dag á Sjálandi Fjóni og Jótlandi í Kaupmannahöfn sagði á fundi með fréttamönnum síðdegis að fólkið yrði ákært samkvæmt lögum gegn hryðjuverkastarfsemi Johnson leiðtogi breska Íhaldsflokksins og forsætisráðherra var í dag sakaður um að fela sig í

að forðast viðtal í vinsælum morgunþætti þótt töluverður munur sé á fylgi tveggja stærstu flokkanna stefnir í spennandi þingkosningar í Bretlandi á morgun boris Johnson hefur tekið þátt í ýmsum uppákomum síðustu daga í dag tók hann daginn snemma í

Johnson er eini leiðtoginn sem hefur ekki mætt í viðtal hjá þættinum þá er hann einnig sá eini sem fór ekki í viðtal

hjá Andrew Neil á b b c sem er þekktur fyrir að ganga hart að viðmælendum íhaldsflokkur Johnson og verkamannaflokkur frá tvö þúsund og eitt til tvö þúsund og tíu hafði Verkamannaflokkurinn töluvert fleiri þingssæti af þeim sex hundruð og fimmtíu sem standa til boða í kosningunum tvö þúsund og tíu tók Íhaldsflokkurinn fram úr og samkvæmt nýjustu og jafnframt síðustu skoðanakönnun

YouGov nær Johnson hreinum meirihluta í kosningunum á morgun það þó alls ekki víst kjördæmin eru sex hundruð og fimmtíu og öll einmenningskjördæmi það þýðir að aðeins einn frambjóðandi nær inn á þing í þónokkrum kjördæmum ríkir mikil óvissa um niðurstöðuna og stefnir því í ansi spennandi

jólasveinadagatalinu hann er sólginn í sauðamjólk og vill sjúga ærnar eins og segir í kvæði Jóhannesar frá kötlum kindunum á Egilsstöðum í Fljótsdal varð heldur ekki um sel þegar mjaltavél var keypt á bæinn í dalnum er nú framleitt ýmislegt góðgæti úr sauðamjólk

nánast gleymd

ég er núna að setja ostinn sem ég framleiddi í gær í saltpækil af því að hann þarf að geymast þar í nokkra klukkutíma svo tek ég hann úr á eftir til að setja hann í minni saltpækil til að geyma kom til Íslands fyrir fjórum árum og veitti því athygli að hér væru margar kindur en hvergi hægt að kaupa

þá þarf ég minni mjólk til að gera meiri ost nýtti styrk úr uppbyggingarsjóði Austurlands og Framleiðnisjóði landbúnaðarins til að kaupa mjaltavél ærnar eru bara mjólkaðar á vorin og haustin og

fara á fjall þess á milli sauðkindur á Íslandi eru

mikið þannig að það tók svolítinn tíma að venjast þeim kindur sem hafa verið í mjöltum áður eru aðeins að venjast maður þarf að vita að það kemur ekki svo mikil mjólk úr þeim það er líka

íslenskar kindur eru ekki til að mjólka það er örugglega eitthvað sem maður þarf að hugsa um í framtíðinni

Fljótsdal og þær fara upp í sérstakan mjaltabás hann nýtist líka Stekkjastaur því greyið er með nú er reyndar lítið í júgrum og mjólkin öll geymd í frysti sko ég vona nú að hann komi ekki í frystikistuna mína því ég þarf að fá mjólk til að gera ost en hann má fá eiginleika til að vinna með hana í svona desertvörur til dæmis ég veit að það er fólk á Íslandi sem er að gera

eitthvað úr sauðamjólk bara heima fyrir sig en það var

að mjólka ær fyrir svona hundrað

finnst þetta vannýttur möguleiki að gera eitthvað úr sauðamjólk skulum við sjá hvað

í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni Aron Einar Gunnarsson vonast til að snúa aftur á fótboltavöllinn í byrjun janúar eftir ökklaaðgerð hann segir íslenska landsliðið staðráðið í að komast aftur á

í Japan Rússland Holland og Spánn eru hin þrjú liðin í undanúrslitum og heimsmeistaramót félagsliða í fótbolta hófst í dag í Katar sjór grjót og þari gekk inn á stofugólf á heimili á Borgarfirði eystra í dag í miklu brimi aftakaveður var á Austurlandi og rafmagnslaust hluta dags mikil ófærð er enn á Norðurlandi og þar hefur

haft víðtæk áhrif bæði á atvinnustarfsemi húshitun og fjarskipti uppljóstrarinn í

hafnar því að hann haldi frá fjölmiðlum tölvupóstum sem sýni aðra mynd af viðskiptaháttum Samherja en birst hefur opinberlega

hann afhent héraðssaksóknara alla tölvupósta sína það stefnir í spennandi þingkosningar í Bretlandi á morgun forsætisráðherrann var í dag sakaður um að fela sig í til að komast hjá viðtali á bænum Egilsstöðum í Fljótsdal er framleitt ýmiss konar góðgæti úr sauðamjólk en sú hefð er nánast gleymd næstu fréttir

uppfærður allan sólarhringinn

minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV